Á bëmankuŋ balund kajá kul bëfalar, jejin pëfalar yoo. Ngëjúriya ngí ngëko doon cí má yinkiri anga ruka cí. Ijá nampaţ këjá kul jampësana icambanina ujuriya wuŋ mandee wul uko wará aha. Pëyaba amënwín pul apajank këjá á ndamarina pëyaba puŋ mandee pul. Áa umpúun balund bacak bëjá këjá wul usumbanţ má bañaan duka bí já bëjá umpúun. Umpúun cí uncoŋ përáas má pëlund bukajá usumbanţ. Uficoŋ bëjá unkulan uhu njá doon bofarani kaduwarani ná bankañ ná biki abok.